أكمل هذه القصة: في ظهيرة أحد الأيام، بدأت لعبة طفل ما بالتحدث كانت اللعبة دمية قديمة، لكن صوتها كان واضح ومخيف بعض الشيء قالت للطفل: "أساعدك إذا كنت في حاجة، لكنني أطلب منك وعد." ارتبك الطفل وسألها عن نوع الوعد، فأجابت: "لا تتركني أبدًا، وبعطيك القوة لتحقيق أحلامك